Nja hanyi ma a hanyi njo chi nɗa njo njo cho pənda biti, manja pənda ɓiti njo mɓawo səu, cho cho hani zhang tsiya nya mwatsatsa i ch tsəu, ma hanyi zhang nja a tliya nya mwatsatsatsə ənga to njo inyaati ja sakanga njo haagwa, ya ada njo zhindi wa, a njo zhindi uhi nɗa wa, udiya zhang tanyi udiya uhi tanyi njo təkəya- nda a bəra dawa a <hesitation> həra hyang da parang wa, amu chi tanyinjo ha’a gwa ati ɓəra ma nja shilini ja njo ɗəhə tə biti kwakwadu atə manja ɗəhəti biti tə hu’u, ma’a ɗa təja njo watliya manja watliya njo pəu ago biti təfv təfə nda, njo ati mirəu mirəu ni manja dati mirəu mirəu ni, nachangə ja njo həya, nja həya njo njo pibiya ja shishi’u wi mirəu ja wi mirə’u ngə ka zəndi njo dati kər nɗa oada pa’a kwa manja kərə piɓiya shishi’u ja, a piti shishi’u njo uya tləlam ja kushi əna tləlam ngə njo pətə mbadlənga njo fəu kwa kushiu manja fəu kushu ma’a ad awa njo həya upu-upunyi nda njo pəu gwa a gwa ki mirəu nda maa pi shishiu manja fiya ja ba sakanga o hanyi ja zhangzəu, mala hanyi zhang ja, maka zəbiya dari mbudla adati nənənə mə titikəu to nachangə ja njo na mərai manja. Ɓattləti əngə ja sakanga, maa a ɗa tiktik nənəm ngə ja saka nga wiyə <hesitation> təkəra njo bəchi biya ja manja bəchibiya, njo fiya njo o ɗa shishiu atə mbwa macha ko i cha ki ngati məsəsaka ni ko fira cho ɗa shishiu ko pəu ko ku njo gida mafəl yana cho ɗa shi shiu maka getsi ja ko sa məsədakəu. ali ny nji wi ku mbərai parang parang ngə kwa nau cha weadi nɗəu ngam mahya bəla ana uhi tsətsə nga njo nja dati, ya kima heləu tənji zər tləlam kwa kushe to o nau gyo kəra ali nji ali nji kima vanyi səda o ɗa nəwa to wi mbadlə da kwa ngani kushu ma bya ɓəla ama wi mbərai nə njo da sakanə na ada njo uhi tsətsə da kw awa manja wur tatsə uhi njo pəu biti i umbudla nanə maa sakana njo hau chindanyi aakəu ma nja chindanyi aakəu, njo da bəni machangə njo uya kudaku ko uləulənyi cha ko midakə nyi, manja uya laudaku ngə ja, njo haagwa macha ulə-ulə nyi cha paməu macha midakənyii kwa kima njo yidəgwa paməu njo uya sə kvir kwitəu wi ka chita wikasə shilini shi’uni nda sər səma njo pəu kwa aku kidaku nda njo yidə gwa. Tsa’a kəiri, macha ulə-ulənyi tsəu kuma, njo ha’agwa tsa. a kəiri man ta shili na upu nda ja sakanga njo ɗəhətə biti atə hu’u ma’a təfa, njo watliya upu nɗa ja sakanga wato wi yidəgwa njo yidagwa uhi nda ngam a njo uhanda nda ki yidəgwa wa ana biti kwa ma’a njo ki yidəgwa manja wur chinɗa tanyi kər tərani kyo aku ənjinəu, manja ki yi dəgwa, njo shili ni ja sakanga kətətlə kəteləu, ko shili gwa’ari ja sakanga, ko shili təkəbiya ku, kyawa ii, ko watliya ja tsaraa, ko watliya tsara’a, ko watliya tsara’a ma ɓiti nda tətə ja borbor bol boləu ko gətsə ja ko pəkeri gwatəkera upu nda ka watliya nda. Ko nau gətsi ma’a ɗəhə ka ənga uhi nda ka yidəgwə nɗa ko gətsi ko dabətiana kudaku nda ko watliya nyi dabam ko fiya maka gəkəri biti kwakwadə nda ja, gwati kəra ɓiti uhi nɗa ka, uhi yiɗa yiɗə nɗa kər ko ka ja o tsətə ɗzaɗəu o ɗaja wi talgi maka batləti ja sakanga, ko hiya’ati ja ko nəu nə ja dəhəu macha kushu tanyi ka nə kingha kuma, ko batlətu ja maka pəkəri biti kwakwadə nga kər o da ja ketərəsəu da kətib kətərəseu da kətib kətibəu a bwati biti kwa kwa d nda bagumyi ti ko alinyi nji o piliya nda nda hətə kudaki nda ja ana sə kwit kwit nda kwanda ndo pəkəri ama ali nya nji tsə’u, tun tsə’u tanyi kwakwa ɗə nɗa macha wur bagu ɗzaɗə na biti kwakwaɗə mda, ko hətə kusaku nɗa na kari yaji inɗa. Ko hya’ati ja ko pəkəri a gwatə kəra ɓiti uhi yidə yidə nda bwaɓiya ɗzaɗə na ɓiti kwakwaɗə nda, mako pəkən ja ko gwadəti, mako pəkəri ma’a kər ko laa kuɗaku nda, ɗanku nɗa aku uhi yida yiɗə nɗa bwaɓiya dzadə nda cho tl ənɗa ɗanku nda ko ngyanyi ja sakangə cha hanyi macha hanyi ja ko zəbiya ja maka lari a riga ti ga daka mbərai, maka fətə tə nya ka, ko ngati ja a dati mwashi kushu ana kuma nənəməu ko ɓəchiɓiya ja sakangə ja macha ko i <hesitation> takəra ko bela tsakəu təkera kwa macha a ko i təkəra ma’a wa, ko ngyani ənga ya ko nau sanyi, ko ngati ja məsədak məsədakə məsədakəu ana təkəra nɗa kw awa ana mwash mwash mwashiu ama maka ngyanyi kuma cha hanyi ko mətləu alinya nji, cha alinya nji cho ɗa mwamwalə gagada ali nya ji kuma ko hanyi mətləu aɗo ɗa mwamwalə wa ama mako tiɗi ko ngatə məsə dakə kuracha gagada, fuya nyi tə vi shi shi’u ada ka fəu təm mafəluang, ad awa wi sər pi sə shishi’u nə sakanə na fəriji ko nau fəu nyi aku fəriji cho da shish’u maka satsi ko ngatə məsədaka kur ni nachangə chull sə sasa nda yo i na’a aku ngyakəngyada aku <hesitation> sə sasa nda sə dəhə papatəu, mɓərai nə ya ndiya i gagadə gagada, ngam yo inyi gagada kwa dati yak u vi da ma ada kər dəl yo dəl way o nau dati ana kərda ya eo sa aku ki kə ea ka aji da ka sal da.